اوون چھِ اکھ بند جاے یۄس گرم ماحولس سۭتۍ انٛدۍ پٔکۍ کھٮ۪ن رننہٕ خٲطرٕ گرمی ہُنٛد استعمال چھِ کران۔ اوون چُھ کھین پکنہٕ تہٕ نمی ہٹاونہٕ خٲطرٕ مُنٲسِب درجہ حرارت، نمی تہٕ گرمی ہُنٛد بہاؤ تہِ برقرار تھاوان۔